الدوشة اللي بتصعب عليا النوم بالليل هي صوت الدوشة اللي بتبقى موجودة في الشارع صوت العربيات وكلاكسات او صوت مثلا هوهوت الكلاب وهما متجمعين بالليل تحت البلكونة وأكتر حاجة بتخليني بقي مبعرفش أنام فعلا هو صوت الأطفال والدوشة اللي بيعملوها وصريخهم بالذات لو اتجمعوا بقى ف- في شقة وفضلوا يلعبوا فا ده بيصعب النوم عليا.